والله في طرق كتيرة بيتعمل بيها الجداد في منها المشوي و المحمر لكن انا بفضل دمعة الجداد و طبعاً هي طريقة ساهلة بس تقطِّع البصل و تقلّبه في الزيت على النار واطية لحدي ما لونه يبتدي يتغير لاصفر او بني بعد كدة تقطع الجداد بتاعك و تكبه على البصل و تخليه في النار كده ما بين تسعة لي عشرة دقايق بعديها تذيدو موية و تخليو على النار تاني حوالي تلت ساعة و بعد كدة تديها صلصة و بهارات زي التوم و تخليها تتسبك على النار طوالي عشرة دقايق <hesitation> كدة بعداك <hesitation> بالهنا و الشفا